Noy ndefirta woni ko ndesa e nder firaza faa yori, ira liɗɗi jornaɗi, ngattaɗe e nder fewol ha e yori ira ɓiɓɓe leɗɗe ngatta ɗe nder fewino, fewunin fa fewi ɗe ɗe kulle ɗe a waddanni tacca, to liɗɗi no e haɓan nebban maɗa e luman maɗa, e kon giɗa gollitirga fu, ngadda keɓa hannde maɗa layɗa fa laɓa. kuɓɓa hite maɗa bila ngatta nebban maɗa ngatta lobban sai etta tacce sai ngatta nder.